Maro be an karazagna lamba, ohatra zô hoe short an, de a patalogna lava an de a malabary an, jipo an, rôby, T-shirt an, palazô an, kôstara.